සමානාත්මතාවය කියන වචනය ගත්තහම <hesitation> මට ගොඩක්ම <hesitation> හිතෙන දේ තමයි <hesitation> සමානාත්මතාවය අපේ සමාජයේ බොහෝ විට දකින්නට අඩුයි කියන එක. මොකද බොහෝ මිනිසුන් <hesitation> මුදල් මත <hesitation> තරාතිරම මත <hesitation> අධ්‍යාපනික මට්ටම මත <hesitation> ආගම <hesitation> ජාතිය <hesitation> කුලය මත <hesitation> එකිනෙකාව පහත් කොට සලකන අවස්ථා එහෙමත් නැත්නම් අනිත් අයව උසස් කරන අවස්ථා <hesitation> මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් සමානාත්මතාවය කියන එක සමාජය තුළ බොහෝ විට <hesitation> ආසියාතික සමාජය තුළ දකින්න ලැබෙනවා අඩුයි කියලා මට හිතෙනවා. <hesitation> විවිධ <hesitation> ජාතීන් වල අයව අපි පහත් කරලා සලකන දැකල තියෙනව. ඒ වගේම <hesitation> දුප්පත් පෝසත් බව අනුව බොහෝ විට <hesitation> මිනිසුන්ගේ <hesitation> ට ලැබෙන <hesitation> වරප්‍රසාද ඒ වගේම මිනිසුන්ට ලැබෙන සැලකිල්ල වෙනස් වෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා සමානාත්මතාවය කියන එක ගැන අපි මීට වඩා අවධානය දෙන්න ඕනේ කියල. මොකද <hesitation> අපි <hesitation> කොයි මට්ටමක හිටියත් අපි හොඳට ඉගෙන ගෙන තිබුණත් අපිට හොඳට සල්ලි තිබුනත් මොනා තිබුණත් <hesitation> මනුෂ්‍යත්වය කියන එක ඒ හැමදේටම ඉහළින් ක්‍රියා කරන්න ඕනේ කියන එක <hesitation> මම හිතනවා. ඒ මනුෂ්‍යත්වය ඇතුළේ තමයි මේ සමානාත්මතාවය කියන එක තියෙන්නේ.